چلی ہُنٛد کھیٚن چُھ کٲفی سادٕ مگر مُختٔلِف تہٕ سمندری کھیٚن، گاسہٕ ماز ، مٮ۪وٕ تہٕ سبزی سٲری چھِ واریاہ زیادٕ آسان۔ یہٕ کھین چُھ روایتی ہسپانوی کھیٛن، چلی ہنٛد مقأمی ثقافت تہٕ مقٲمی اجزاء کہ امتزاج سۭتۍ پٔدٕ گژان تہٕ یہٕ چُھ جرمن، اطالوی تہٕ فرانسیسی کھیٛن سۭتۍ متٲثر۔